हाथी आपने सुन्दवार तेरें लेकें पानी खटू कर ले ने करेन। चो पीबी ले पानी तेरें मी खटू कर ले। जिन्द्रेवार तीने आओ तेर सुन्दवार काई खानू भी खाई सुब करे। तेरें काई चे सुब तीन रहा सुन्दवार ने चे इदंग तीन रहा। तीन पी तीन उँदी मालंबर अपने गलीओ काई ताइंगारीओ तेरहें चे। हलडी काफ्टेड ने पाख़रान तो सग भुमादे ने चे तेरहें।